Izo ozu osule ovuosonu onu owee ovu oso iwai yosule nha jisi iwai yo sule ovuosa nu onu bu ka iqwele iwai tun ovuoso nu onu se ma iwai semanako ovuoso nuham iyo suha beberere isi osu ovu oso nu onu ibe jiwai osu ovu oso nu onu, ovu oso nonu hesi nu badu nowua obu akereke ka chineke bu ovu oso nu onu iqweru ewhi emesinu ohu oso nu ohu nu hezi ijile iwai ovu ne ke kirikiri kiri aeyi nu anwa jikelele iwai kpa ovu oso nu onu iwai jikelehe osu ovu oso nu onu onwa hehen ohu osu nu onu buke iyeji akagi ne yinaewhi ovu oso nu onu be ke iyeji aka ngwa obunu se nu ijile iwai weru ovuoso nu onu se iwai zimanako okuru ovu oso nu onu lalam hehen ovu oso nu onu ke chineke buke chineke buke iweru onke yeyiewhi aka yobu ke yeme me ka badu nowu iwai weike nu osule ovu osonu onu nu onwa oweike naka nyeka nu iwai yesule ovu oso nu onu bu aha iwai weike nu sule ovu oso nu onu because ihe na owu oso nu onu yosinu budu iwuru nukpo igaru yenu ewhi kpo igara yeyi ewhi yabu nhe yeye obu oso nu onu, idaziri nbram owee choi nu kpa chiburu taa nu anwa yeri otu ochichi irikole ovu oso nu onu biam ka bu kini budu keni kiri owu kiri ovu kiri ovu. <noise> Ovu oso nu onu buru nha mu naka nu ovu oso nu onu beji iwai nu osua be bejila iwaa sua ovu oso nu onu buke eyinu ewhi aka obuka jirikayi ne owu oso nu onu obia ke iwai yeme <noise> hehen iwai suko emele ovuoso nu ome emele.